Mota geni kala kala, hoi di Toyota, hoi di Yaris, hoi di Mercedes, hoi di Lamborghini, hoi di Ferrari, hoi di Aston Martin, hoi di Audi, hoi di Lexus.